أحدت مغامرة قمت بها هو ملي سافرت لمدينة شاطئية أو مشيت لواحد البحر صعيب بزاف العومان فيه أو تحديت راسي أو دخلت أو عمت فيه أو نقزت من واحد البلاصة عاليا بزاف كانت واحد التجربة ممتعة بزاف حيت كنت كنخاف أو عندي فوبية من المرتفعات أو حيدت هد الفوبية أو حققت الحلم ديالي أنني نعوم فهاد البلاصة بطبط